<hesitation> די וועג צו ביגלען הויזן איז אז מ'נעמט די הויזן, מ'לייגט עס ארויף אויף די ביגעל-אייזן, מ'קנייטשט עס איין נישט זייט צו זייט אבער פארנט צו אונטן, אזוי האט עס א שיינע קנייטש אין די פארנט נאכדעם וואס מ'טוט עס אן און מ'ביגעלט עס אראפ. אויבן ביגעלט מען יא די גאנצע זאך פלאך און אזוי ביגעלט מען א הויזן.